Hatoli <noise> esa nade kapten kacau. Hatoli ia balkaik ka. Bisa lai-lai, ma an bisa la. Te hu kalau an bantu hatoli so na nini kada masalah. Faik esa boe ma, ha'i na'a gedung apertemen esa. Kapten kacau ia an mai bantu tao na mate ha'i te hu malah an tao nalutu gedung a papalan na. Basa boe ma inak esa nakale'o nai oto esa dalek, ma oto ndia tabalek. Kapten kacau ia an mai bantu so'u oto te hu an ta bubuluk kalau nai oto ndia dalek hapu pipa gas. Pipa gas ia ba'en de naspa. Hatoli la bi kapten kacau ia nai ndia karna an bantu so na nini kada masalah. Kapten kacau bo an kecewa no aopan. Faik esa bo ma natongo no hatoli malelak esa. Hatoli ndia fen enok fo an pake bebe'i balkain na no barisi. Kapten kacau an tunga enok ndia de an dadik hatoli neulauk. Hatoli la sek kan pahlawan kacau yang barisi. <noise>